Kuu su vini te ja jani in u´u vina chi no kuakoo kaje´eteda te su tinta too na ntuxi yuka xika taka yutnu yugan su va su suni u´u vina ko vina nasu ja ka´a ku te tu jini yo ko ko suni jini na ja u´u vina.